A kelei o ta pat patar suri o ta vakoit suri mi tino sim rei. A mi rei kap vava mi kepp nets, kap vava mi kepnets a na votsuek, mi rei kap vava mi kepnets a va git ta o gi tura no ngan, mi rei e i mi kepnets a mon sim lalaron sim mei vovo kes. Vorvor simi tumbu geit mi lalron simi ka ma mi vevin va gor ta rei e i mi kepnets a mon sim lalaron sim mei vovo kes. Vorvor simi tumbu geit mi lalron simi ka ma mi vevin va gor ta rei o gor te mon kouk a nga cunan sim ken ma mi tam. Mi ken ma mi tam gor nga, gor nga totoka ian mi ka ma ian mi vevin va gor ta rei. Ging ko peven va. Ging ko a vovo gor, ok a gor tete rei, a te rananei a ne sim simbu avert di tete nga rouriu a te me ate memeur ian mi sua da rei malan an bu mei gite pre va a kap duis, akap kelei, a mi kulou mi lengei git te vile ke gi sar vevin a gite, gite rei, gi te mogos bu rei men mei ara bet kelei, bu rei men mei akap bet kelei <noise> bu rei menmei bu gi vekapot a a mi tino sim rei, ot vakait ven ne mi tino sim rei e i mi kepnets a kelei. A mi tino sim rei ta tsana mi menagos ta kelei a ekesen menagos ta kelei sen ngan va mi ka o mi vevin e ia ta tuktuk. A mi tino sim rei ne simbu avert ne mi kulou ma mi lengei git te rei suria mo mi sinsu a mi kulou ma mi lengei git te rei suria mo mi sinsu a mi kulou ma mi lengei git te rei suria mo a e i a suvu lekep oit a suvu sinsu oit. Ok mi tino sim rei a ate te malan. A palan bu mene gi vekapot sorvekininan mi rei vemusri mi vevin sen vat ter deng tete deng vaute va kap suvu lekep kelei, ken menagos a kap kelei a ok tete va kapot sorvikinan mi vevin. Teng ng vekapot sorvikinan mi ka, mi ka buer a malan, sen va tete pere va mi vevin a kap vemusri ken lalron, ate sorvikinan mi vevin misa sen bu n'tun ate sorvikinan. Mi tino sim rei e i mi kepnets i aron ber mi mi mi nama sim, mi nama simi a a mi nama i aron mi mi mi pa pa leong. A i aron mi pak pak leong ang peven va mi ka o mi vevin ta sorvikinan e kinan gor ta sorveknan bu kina gor ma bu tama gor a e gor, gor ta me tsok va e gor gor e gor gor kes Ian mi tino sim rei a kap me tere va gor te me vekapot, a kap me tere va gor ta svun kovo venvendon tsokor, gor tangas suvun mi kuir kuin a kes, mi pirpir a kes, gor tangas mogos kokouk, gor tangas suvon mi tino duis, mi tino sim rei re i mi ketsipen e i mi ketsipien tuktuk si tino. A palan simi a palan simbu simbu korot gi vodon va mi rei va mi kepnets mo a sasaveir. Ah e kesen iau o ta vokovokete nevere. mi tino sim rei e i mi ketsipien mi tino, mi tino sim rei ei mi ketsipien mi menagas kelei i aron mi kominiti ah mi tino sim rei e ia mi patsong tuktuk mi tino sen va git ta lalron. Bu kepnets kokouk vat ta tsor bet matmatou ta tsor bet kelei. Geit tangas mi rei va mi rei tangas tuktuk. Nevere bu mei gi te tsana mi tino sim rei va mi kepnets sasa veir. Mi kepnets sasaveir a te malan ne, mi kulou vor gi palo ngan mi lengei, mi lengei gi te kauv gi te kauv tukon, kap kovo kap kovo, kap ka banga nenei ian simbu mandar, ahh mi lengei gi te tsana mi ian simbu mandar, ahh mi lengei gi te tsana mi ian mi suvu mandar malan va mi pinalo ahh mi lengei gi kap ba buer vodon suria va mi mingos kelei, mi mingos ta kelei, mi ka a mi vevin gor tangas mon kokouk na vambate ian mi ian ke goro family. A malan ne mi ka mami vevin gor tangas suvon.

Ian mi kominiti ian sim enamon, mi tino sim rei e i a vopua ian mi kominiti gi ta votangia ngan va mi va mi va mi congregation ian mi tino simi rengeir. Ian ber mi same kominiti e gi gi vopua ian mi gapman. E ta votangia misna kain gapman e kesen ian mi family are gi gi vambate. So mi mengos, mi mengos ni rei, kavava mi kepnets va ka ka leong ang me tere, mi tino sim rei e i mi kepnets a kuvu sim namani tino, ah a kuvu i aron mi pakpak leong, va mi tino sim rei mi tumbu geit gi nga vuna vunan ngas te, ah sen va geit ta kap vamusria mi serem tuktuk ah et ta pere geit ta kor sorvekinan kovo korot, mi korot nemei o lalro vakoit suri a malan ne, nevere bu mei gi te rei tsangalivo. Vemusri gi te por sinavei gi te sikul gi te suvu sinavei gi te tsa tsang, gi te tsa tsang i pek, gi te gi te rei kigi notso, gi te rei ive sa mo gite kir moer ngan ke gi sa lembeit, gi te me mogos gi te vapua bu a vopua ke gi sa family bu mandar te sim taim gi te suvu family et te tlekeran a kavava mi daran tuktuk an mi enamon a ian ba dar ate lu, sunan git ta suvu ba dar te lu, et ta tlekeran, mi dara geit tuk- tuk geit tlekeran ke geit tino tuktuk e geit, bu kepnets ta tsor be malan ne a me tere mi bai dedeng bai te tleker vovo kes ot ta tlekeran va geit tangas suvon ian mi tino akwis, a sen vat a vodon va e kapoit na rei duis se voi kese a et ta rei i pek. E tangas suvon mi ar kwis ah et tangas suvon mi ar menemenen, et tangas suvon mi sinavei na vakoit ah et tangas vokoit vondisi, a palan bu korot et vakoit vodisia, et ta vokoit vondisi mi matambu, et ta vakoit vodisia mi kamber, et ta vakoit vondisia mi saran mi tino simi tumbu geit, et tangas vakoit vondisia a vasa git ta tor pats ven, ah nevere mi tino sim rei a evoi e vodon va e kap e rei ka vevin kekenets a ive e te bor rei morngan mo e kina lili, et te bor rei morngan mo a e eng do mi dar kes, ah ine mi sua tino ne geit tangas tlekeran va geit tangas suvon mi tino menagas mi menagas ni rei a vor tere palan bu, palan bu. Palan bu kepnets, a palan bu bai te tlekrei, a palan se geit, geit tangas suvon ian ta tuktuk an geit ta kap vodon mat po mair. sen va geit ta vodon mat por mair et ta pre ian ke geit tino simi menagos ni rei, akap a kap tuktuk. A kap git ta kap ar kwis, geit takap suvon ar ngesnges, geit tangas suvon an mi tino tuktuk ah mi banga mi banga mi banga tam i aron an mi i aron mi family tangas suvon mi tino na vakoit a mi tino na oin tere san na oin mini san, tangas oi rivi ian ta tsokor, ma tangas oi, tangas oi tari ah tangas oin. Ian ta ian ta ian ta tuktuk a a kapoit na o kapoit na ong tare va ngat tsang vatsak te ken kepnets ene mi gargar ne, ah misna kepnets ot ta rongme iau mi tam ot ta rongme o tangas oi rivi, tangas oi vamate, o tangas oi kitipi va git takap tsang, git takap vemusri, mi tino sim rei a palan man a palan a palan bu a palan man sar man sar korot di aron na telekiran. Mi kepnets nemei i aron mi tino simi rei, mi tino sim rei kap vava mi kepnets git ta vikindira no ngan, simi tumbu geit ging pen va e ta vodon vaute no ngan ma et ta rei. Ah mi tumbu geit gink ko peven e takap rei mo mi vevin ah Evoi mi ka evoi mi vevin do ta rei, et ta rei, et ta rei ian ke vono, et ta rei a mi roni ot, et ta rei mi tino na deng suir a kavava et ta rei mo ke vevin ang do tete mon nge vendir a, ke tino sim rei ke tino sim rei tangas tuktuk, tangas vemusuri mi saran tuktuk, et tanga suvon mi menagos menemenem. e ta teur kel- la et ta deng kel- la, et ta minesan, et ta deng minisna ian mi tino peven et te keri ke vevin do ta rei, kava dot te rei mon mon mo sim vono, ah do ta rei lekep dot ta tsang lekep. Ngodo ta rei tsang tu, tsang nginonginou, ngodo ta rei, ngodo ta rei, deng vamsuri bu mei, kava bu menmenen mo mi ka, e kesen bu menmenem buer mi vevin. Ma kavava ngodo ta deng mo i aron an ke ngodo gargar, ngodor tangas deng kel- la buer va mi tino buer sim vinasngei a mon, mi tino buer simi a rengeir a mon, a ngodo tangas deng kel- la ian bu karot, <hesitation> bu rei bu rei muna ngas te ging ko pen va mi rei lekep, mi rei mi rei deng vamusi deng vamusri bu mei ha mi rei songre mei, mi rei songre bor, mi rei songre songre mei, mi rei na kulia bu mei ka i. Palan bu mene sen va git takap tlekeran ne mi sua da rei va git ta vodon va gi ta rei momi vevin a git a deng vamusuria mo bu patsan mi vevin sen ngan va bu patsan mi bu kulou gi kap tsang vakale ian mi ke gor minagos ni rei gor ta voruit mo ian sim lengei sen mi lengei mi gargar sim lengei gi mang ko kulie gor, i aron ne, ot ong ngan mi tuktuk, mi tino sim rei a kap malan a iau simi ba dedeng seu sini bai tle tlekerei seu o ko peven ne, evoi muna misana kenlai evoi ta tsana, misana mengas, misana tino, misana dedeng evoi ta deng minse venangan e ta pre evoi e ta vuna tsanga mi kenlai. Bu mei ka i geit deng suria geit ta deng suria bu mei ka i git deng suri no. Bu mei ka i gi ta vavatsir na. E kap oit na tsep tsep ru mi tine sim rei sen va et ta vodon va et ta vodon va evoi mi ka suvu suvu lekep, evoi mi ka tsa tsang ah sik ka puk ra vende e ta poitpoit nge venvendon, sik ka puk ra vende et ta morok, si ka puk ra vende ka putu ta beit nge mo, sen ngan va e takap deng kel- la, sim ra va e takap vatsir et ta tlekiran, evoi ese e oit na tsep tsep ru ne mi tino sim rei e i mi kitsipen tuktuk mi tino, e i mi ketsipen tuktuk mi tino ah mi ka ma mi vevin gor tangas mon kouk, gor tangas mon kouk, ta vasangan va e gor ne e gor ba tamatrei mi kepneits mene buer O lalro vokovote ne simbu avret ne mi rei vorvor o peven va ne mi rei ne simbu avret ne, mi rei suri sinsu mi rei suri lekep, mi rei suri ah mi gargar sim ka sunan gi nang, gi nang ko, gi nang mogos kelei nevere ne simbu ra ne mi tino sim rei akap vemsuri te mi rosaran mi rei, mi kulou gi kap ba buer ves mangrei sim kulou sim bu vevine gi mi lengei gi kap ba buer ves mangrei sim kulou, kep ka banga dedeng kilal kap ka banga a a sinavei a ba bor mon. Bu mei gi tsang mi rei malan mo va e i mi kepnets a sasaver. Sen va git ta kap tlekiran vakale ot e penan kouni simi. E ta pre mi tino ta tsongalivo, a mi tino geit geit ta dengari va mi tino akap tuktuk, geit tangas suvon mi tuktuk si ke geit tino. A geit ta suvon mi duis, sen va e takap suvon mi duis, e kep oit na tsep tsep ra ne mi tino sim rei e tangas suvon ian mi tuktuk si ke tino, e ta suvon mi tuktuk sike tino, et ta pere, ke menagos ni rei, kap ka kepnets ta tsola, et tangas suvon m mi kenlai, et tangas suvon mi duis, et tangas tsep tsep ro bu ba titir kokouk, nevere bu mei gi kap ba buar tsana mi rei malan simi tumbu geit, simi tumbu geit gi nga gina suvon mi sinavei na mangrei palan bu mene te gi kap suvon te sim tino a lu ngan, nevere bu tamatrei gi kap ba bor vore mi vevin, gi si vodon va ian mi vevin gi te tang kau tere sen. A gi teng peven va ian mi vevin ar sevoi oi mi vevin e taman ma e kinan an gor nga nane, gor nga nane gor te nga per ngan gor ngan tere sim vinasngei a te gor te nane e i mi vevin te oit a te mi rei, geit ta ngas suvon mi binga sinavei na tlekiran va mi vevin mi ka gor tangas vaminger, i murin gor ta vamnger, mi ka tangas vore mi vevin, mi ka tangas tsang vaute ken sa b tutuir rakot simbu vevinen, rakot se kinan, rakot se taman a bu patsan an mi vevim, a git ta tlekran tuktuk va ian mi tino sim rei ara tuktuk tuktuk.